Miramira n̈in̈y amboa teo koa n̈in̈y rabosy fa n̈in̈y rabosy àby io ndraiky man̈ena kô fa ravoravo. Aviô amin'zay irô tia, man̈atono koa, tian-drô koa zen̈y safosafoen̈y irô zen̈y man̈enan̈ena avy amin'zay safosafoena avy eo mandrimandry ankilan̈ao koa zen̈y irô koa tian-drô marin̈y tômpon-drô in̈y. Mandrimandry eo irô tsy miala.